Ñy mikasikasiky <shushes> ñy sakafo an'Irilandy añy, manatahaky an'iazo: Mana ñy fomba fiketrehandrozy roze no mana ñy endriky iketrehandrozy ñy ketrindrozy, manahakan'izay ñy fampiasà ndrozy ñy ovy, miketrika koa rozay añy ñy hena no ñy henankosoo, misy koa ñy fomba hiketreha ndrozy anizay, <shushes> manahakanjao ñy famboarandrozy ñy mofo, rozy koa mana ñy sakafo mampalaza androzy anIrilandy ao, ñy kalikanô, ñy bôkisity, ñy.